Taullega matoroq i takdirtaq deqna yulle matoroq i takdir e tapiq leiyulle mubah i takdir naiyenaro carana merillo doangkiq lao ri puangnge massikkirikkiq na lipigauq i anu-anu makanjaq e iye tambai amalaq madecettaq baraq ero takdirtaq wedding leiubah pole okkomitu puangnge nulle mubah i takdirtaq puangngemi mulle matoroq manengngi takdirna sininna umaq iya engka ko linowe